أنا أحب ألعب مع أصدقائي ألعاب الفيديو خاصة لعبة FIFA او Penny ، أي لعبة متعلقه بكرة القدم ، نشوف ان فيها تحدي و إثارة و ضحك و نلعب و نسولف و يكون في تحدي و حماس ، كل واحد يختار فريقه المفضل و يبدأ-تبدأ المنافسه مبينا ف أنا بعتقد إنها بتكون أوقات وايد حلوة.